Selain selain naoko binatang yang jo hidup akeroka mane okia o buaya anjing laut de kia mane kodok lo manuka o akeroka jo hidup karna kodong mane kan manga kia manga kai i kipirinuwa to manga kai <hesitation> isensitif de manga kai mane itahanuwa dari dari ange lo manege kodong manege nako manga kai i ange idaene manege manga pernapasan lo terganggu karna sebagian kodok manege kan manga paru paru mane harus ipesaka de paru paru ipesaka mane tergantung manga tempat tinggal karna ona jogogere manege harus pada pada kia tempat ilembab atau dema akere.